طبعًا ترى إني <hesitation> استطيع التحدث وفهم اللغة العربية بشكل مرة ممتاز ، سواء باللهجة العمانية او بالفصحى كما إنه أنا استطيع التواصل باللغة الإنجليزية وافهم بعض الكلمات، والعبارات باللغات الأخرى <hesitation> مثل الفرنسية، لكن تركيزي الأساسي على العربية ،والإنجليزية.